مطبخ البرازيل بختلف اختلاف كبير حسب المنطقة والبلد كبير يتأثر بمجموعة كبيرة من المطابخ زي الهنود الحمر والإيطاليين والبرتغاليين والأسبان والألمان والعرب والافارقه واليابانيين البرازيل متميزة شديد وأشهر أغرب وجبة عندهم معمولة من لحم التمساح